<hesitation> مؤسسة <hesitation> مؤسسة حماس طبعاً، إنها تدافع عن وطنها وتعتبر هي <hesitation> يعني مؤسسة إلى الآن تدافع عن وطنها، ما تسوي أي شي غلط، أنا أشوف إنها مؤسسة تدافع عن وطنها، وترعى حقوق شعبها، و <hesitation> لهم الحق في كل شي.